Manahaky anizao ñy fomba ñy fañava ñy smoothie: -Afaky mampiasa voan-kazo teña na ronono, na ronono sozà, laha teña ro mampiasa voan-kazo, sasà voan-kazo oñy bakeo tampatampahy malinidiniky, lafa vit'eñe, afangaron-teña ei, laha teña ro fa nnn nampiasa a voan-kazo manintse fa tsy mila mañisy gilasy, lafa vita ñy fangaroan-drozy iñe, ajobon-teña añatiny ñy blinder'ey añatiny ñy telopolo na enim-polo segondy.